Ekinyamiishwa eki ndasingayo kukunda n'enkoko. Ekindakundira enkoko, enkoko zira ziratuheereza ekyokurya; enyama, turazibonaho enyama, enkoko ziratuheereza amahuri, enkoko ekindi zirayamba kuyonja ahantu, bumwe abantu baragira ngu zirashiisha konka enkoko zirayaba kuyonja ahantu nka haahariho emere mu kibuga nk'ahi waawaruga nk'okwogyeza esowaani, waama zirakunduura zironde obukooko ziburye, mbwenu enkoko ni- nikyo ndazikundira, tiziine shonga eky'aha muheru, enkoko murama zirazaara mu- zirazaara zibe zikanye jubajuba, mbwenu itwe enkoko zaakanya, oraziguza waaheza kuziguza orabona esente oyetunguure.